<hesitation> Fomba fandrahoana haninga amina micro onde zao ai; <hesitation> micro onde bonko mande courant ai, de efa misy bouton aminanjy akeo misy le ôhatra oe mampiakatra température mampiakatra degré na hafanananle raha de misy le raha mamogno ananjy mampidigny température, de alainao zegny le hagnigny mangatsiaka igny avarina anaty vilagny manifinify de adeboka amle micro onde akeo, de kô fa mafana na masaka izy de alagna.